ס'דא אסאך חיות וואס קענען וואקן אויף וואסער, ווי ליזארדס אדער א שפין, פייגלעך אדער אפילו דאלפימס און די וויג וויאזוי זיי טוען עס איז אז זייער פיס אונטער די וואסער איז אזויווי- זיי האבן זייער קליינע פיס סאו ס'האלט זיך.